Siguramente cando s'imbezzat sa vida diventat meda meda cumplicada, ca <hesitation> insomma ch'est unu pagu s''idea chi <hesitation> chie non produit, diventat un'ispessia 'e pesu, quindi <hesitation> prima 'e totu ca insomma cando unu perdet unu pagu de autonomia, est meda meda cumplicadu, puru ca est diffizzile acciappare cussos aggiudos chi in effetti, <hesitation> de sos cales unu at bisonzu, est cumplicada proite insomma, si <hesitation> cioè non podes <hesitation> viaggiare pius comente cheres, non ti podes mover e in pius cominzas a perder unu pagu de amicizias ca insomma Che at un'acciaccu, chie at un'atteru, e quindi est diffizzile, quindi puru sos rapportos sozziales diventan <hesitation> meda <hesitation> e si meda pius pagu numerosos e quindi, e purtroppo diventat cumplicadu puru pro sa situascione sanitaria, ca medas bias insomma non s'ischit mancu comente si destreggiare, in pius meda anzianos an puru su problema economicu, e quindi <hesitation> non poden nè recurrer a pessonas chi si lên cura de issos a an puru sa difficultade <hesitation> a si curare, quindi sos problemas fisicos chi poi inevitabbilmente arrivin cun s'edade ti limitan meda Quindi cominzas insomma <hesitation> a aer problemas de vista <hesitation> problemas <hesitation> de uditu, quindi cioè puru cussu, pro chie fit abbituadu subrattotu a fagher totu custas attividades, siguramente diventat unu pesu, cioè diat dever esser s'edade pius bella ca insomma praticamente <hesitation> chie at tribagliadu una vida, si diat dever goder meda de su de su chi s'at <noise> tribagliadu, però sa realidade est tota un'attera istoria, quindi eo so pienamente cunvinta chi <hesitation> a diventare anzianos est meda meda cumplicadu